कपड़ा के अगर बात करब तो कपड़ा बहुते सारा होथे। जोड़ीदार कपड़ा, जैकेट, शर्ट, जूता, मौजा। टोपी अउ बहुत सारा होथे। ज्यादातर एहि सब पहिन्थे लोग।